لو كان بإمكاني اختيار لغة واحده لتعلمها كنت هختار اللغه الصينيه ودا لان عدد المتحدثين بالصينيه كبير جدا وتعلمها هيفتح ليا ابواب للتواصل مع عدد كبير من الناس وغير كدا الفرص الاقتصاديه فالصين واحده من اكبر اقتصاديات العالم وفهم اللغه هيعطيني فرص افضل في مجالات التجارة والاعمال